Am hala inawama kai amamatu'ko. Am huhumana'a loy bota. Bota huan am taktula leke watafe, loy huan a <hesitation> abaka doudou esenin wanatimeun, loy huan am ramuralayne sileke loy huan si hana. Adu esan anin hafua maun, loy si humata'a. Loy huan am esi wuhi ni ufayam. <hesitation> huam ramuralayna edo'to. Am sima amra'aife ni amra'a yamana'a maun. Seti esif. Yanis inawama niyak'aifa esamaya. Loy huan yahumana'a loy boto no. Amahawa di'al. Am anem enem takadial nama. Loy huan araeneme am hala loy botem. Luman a <hesitation> nehuahoa'a akai esa esa akutotohente be <hesitation> a me <hesitation> melewa anin amhumata'a emene aminohun irate am humata'ai.